Ekpo pyi nedahum ogbagbak, madaremma, omo dahum bii mgbaha azim pah ibinokapabi eh. Otara abina atara ayokmina pam, mogbak eden cha mosim oruk akpen, agbugha ado oh da agbugha anade, ana siyan yina awo notok o?Yina anang yaa ooh ochatok o? Eih, agbuha asiyan ahara mando o? Saa mowobha meh mogbak moh mma. Moh cherr meh, mono gbakha iyok dik. Akpen moh gbak eden cha oya gbin nwa behzim nwa behzim mann achina, osiyan akpen ahara mando o? Nang mann ofok ffa mo chi e ibinokpabi. mogbak ibinokpabi manna ayokmina pam moh maa! Sa moko wobha hyan. momo wogha hyan mogbak idik. mogbak eden cha vaa pamamn arengha aza nwert. mogbak eden cha vaa pamam arengha arukha akpen moh gbak eden chi ssa mono ben oh ajinong. bong ivaa ivaa mbah pa mann gba kere e. Bong tebeh obok vaa bezah nwerr e. Ffo fona meh bebe dok beh bra akwa kera ayok eh. Khami dum kwa bra adomi dah adedennong beh zom ananghi ma, beh mma hong e. Beh wobha meh beh wobha meh be kanna aboka offa ofona meh beh maa rugha akpen akaka mah nangha aboka e. kwana kerimeh oyagbin nwa kwo ino ganghi mando mono siyan aruk o? Moham boruk oyagbin nwa Mba anare achi. Aroron ahamba chi except agbuha hahamm. Agbuha awobho mobok aham bah adeb afok e achi e, ma si ma adob e ibinokapabi kwo ben bi teh moronga bii ana osom assi, ofok kha achi e. So khe wosii yam mono gbak bii tonong onongokpebhi hodem kwa asi ofok modem kwa renghamo asa zcha ochatok ffoh achi akhe meh ebhor eh. onong ododok oningho achatok ffoh arori, kho rorr ffoh e. Fah onong harorr ohuri bii ishbh o. Onong onong osoha ocha tok feh oghe hafot sch e.